Afoofi da a m'enyi gye ho papaapa nye Ebͻw ne da ͻtͻ do esia osiandɛ dɛm da yi na yɛdze kaa ber a Ghana nyaa ne fahodzi fii Aborͻfo nsa mu. Dɛm da yi som bo ma Ghananyi biara ma dɛm ntsi mbrɛ skuulfo mbofra twa kurow mu na wͻyɛ dede bͻ ose, ͻma m'enyi gye dɛm da yi ho dɛ ͻyɛ afoofi da papaapa.